Kakancin ga ngəzamcin, mii ga ngəzən afək ga ngəzəm, dək nda yamak shi ii kunu ngəzəm gu, iyu ye nda iyawa yu ii kunu ngəzəm, dək ja ngəzəmcin. Kəma aaɗo kəma, akshi yawu iyaayek shi yawak shi ii kunu ngəzəmcin, akshi ye da iyawu ja ii kunu ngəzamcin to shine ja raakan ii ɗa ngəzəm harr gusku harr amzharu ngəzəm nən ja naa atu ja ɓara bai, ja kəmu kaarak gara kuma ngəzəm nən ko ii rawan, nda iyawu ja ii ɗa gara, iyaaye ja ye nda iyawak shi ii ɗak shi. Dək ja ja vəre kunu ngəzəm, dək ii kunu biwu, mi ja ngəzəm afək ja kakancin ja ye ngəzəm, ndak iyawu afaja ngəzəm nda iyawu mi ja ngəzəmcin.